<noise> orre lo ja'ai ye kuií <noise> naá, te livi vií nka ku-iniso xi na ino ye viko lavi á te nde'yaso lo kuií kuií kunene taka ité á, livi ndute á ndee na najo'o naá, te lujua kuií kuií nka najo'o, lujua taka yuku naá na koto ndeeso yuku naá, te kui'ya wa'a nka ni nduu kuií kuuso taka yuku naá, nene ta ye lo livi lujua taka yuku nuu lo kilajononóso ye kichi nka <noise> lo ndekaso naá te lujua nde'yaso orre lo ni nduu kuií naá, te lujua wa'a, wa'a nka kaa yuku naá, ni nene ta ye kuií lo kaa ye kichi naá, te lujua ní so lí xi wa'a ku-iniso lo livi na nene nka taka ye kuií lo kaaso naá tuku, kua'a yuve, kua'a mextaxo kua'a, lo kaaso orre lo lujua na ino ye lavi naá, te lujua vií nka kua'a taka ye lo kaaso naá, ye kaa ye kichi naá lujua taka ye arbol lo kua'a yuku naá, xi lujua vií nka nduu kuiíi, kua'a taka nuu taka ye jnu tataso lo na kuneva'aso naá, ta yata ve'e nkaso naá te lujua livi kuií kuií nka nduu.